إذا صديقك يلقى صعوبة في الاستيقاظ، نقول له جرب تنظم وقت نومك. حاول تروح للفراش في وقت محدد، وتجنب الشاشات قبل النوم. نجم تحط منبه بعيد عليك، وبهذا لازم تقوم. ومن بعد، ممكن تتناول فطور صحي باش تزود طاقتك.